أحب الجلوس على الأرض، خاصة بجلسات الأصدجاء وجلسات العائلة، يكون فيها الجو غير رسمي ويكون مرتاح، وكأنا نتشارك لحظات ممتعة مع بعض، الجلوس على الأرض يمنحني شعور بالحرية، وأيضًا يعزز الروابط الاجتماعية، سواء مع الأصدجاء، أو مع العائلة.